إي طبعًا، أجول لك سخن ما- سخن ماي لين يغلي. حط معلجة جهوة فورية أو عادية بالكوب إي براحتك. صب الماي المغلي وجلب وضيف سكر أو حليب على حسب رغبتك. وبتدوج أحلى كوب جهوة ما ج- ما ج- ما شربته في حياتك.